Conciencia <hesitation> kua ñe oipota jei oimeyave se mbae ayapo jaeko jeje semaenduaveita aiko maerapa esa mbaeti ayemombeu aï kiape mbae ayapova ikavivara ayapo ani ikavi mbaevara ayapo jaema jokuae seäkape öi